Ma sicond me sì effettivamente 'a vita diventa chiù complicata quando si invecchia. Ceh è oggettivo. Allora, sicond me 'a diventa chiù complicata quando si invecchia, pecchè? Pecchè effettivamente iniziano l'acciacchi. Poi anche se tu non dovessi avere alcun problema, c' sta comunque 'a cosa che t' faje chiù lento, chiù nun riesc 'a camminà. Risci a camminà chiù chian. <hesitation> Ci stanno secondo me chiù cose fisiche piuttosto che mentali. Chiù pensier no? Quindi <hesitation> sì ti dico che secondo me 'a vita diventa chiù complicata, ma quando si invecchia. Ij mo me ne sto accorgenn comunque con i miei nonni, le mie nonne, <hesitation> ceh erano erano delle persone fortissime. I due nonni che poi ora non ci sono più erano delle persone fortissime, ij non avrei mai voluto vedere in quella situazione e t' dico che invece mi ha fatto male pecchè ho detto cazz pure loro possono diventare così, ceh quindi più deboli. Non riuscivano a camminà, non riuscivano a fa niente. <hesitation> 'A vita diventa chiù complicata quando si invecchia sì, però alla fine nun tien tant 'e chill problem chiù <hesitation> da parte dei pensieri, del lavoro, dei soldi, <hesitation> della famiglia. Puort annanz 'na casa, saje 'o <hesitation> cu tua moglie, la tua fidanzata, tutt quant. E questo qua ceh magari tu ti levi un pezzettino che tu dici vabbè io qua sto più tranquillo. Il problema è sempre dovuto a chell che è semp so 'e problem più di tipo fisico. Questo per esempio è una mia paura. Ceh tu invecchi, inizi a diventà chiù, chiù lento. Ma soprattutto ho paura di non muovermi più. Di essere comunque dipendente 'a 'na certa <hesitation> dei miei figli, 'a mia moglie no? E tu capito vaje dint 'a 'na malattia brutta e questo qua mi spaventa. A me non tanto mi spaventa 'a malatia in sè. Mi spaventa essere dipendente, dipendere da qualcuno e mi spaventa non soffrire quanto gli altri che mi vedono soffrire. Mi spaventa non poter essere più vicino a loro. Ceh c' sta nu problema, io sono il tipo che prende e lo risolve. C' sta nu pensier, io sono il tipo che prende, parla e discute e trova 'na soluzion. Non essere più vicino a loro, è vero che non so tutto io nella vita per loro, però se c' sta cocche problema, io cerco di ovviarlo. Se invece ccà giustament tien cocche problem e nun c' 'a faje chiù, nun riesc a camminà, nun riesc 'a parlà, nun riesc a pensà. Oppur magari a livello cognitivo staje nguajat, magari tieni cocche malattia brutta, effettivament ij t' ric che sto cacat sott p' sta cos. Ceh sto preoccupat, pecchè fondamentalment tu. <hesitation> <hesitation> In sostanza non avresti nemmeno più le, le capacità. <hesitation> E diventi 'na persona no inutile, sì però quasi quasi. Ceh alla fine <hesitation> sto preoccupato sì, sto nu poc preoccupato. Tengo paura sì, di invecchiare. E quindi secondo me p' chell ca pens ij eh. Poi non lo so. La vita diventa chiù complicata quando si invecchia. Ma proprio, ceh a livelli sia fisici effettivamente, ceh anzi più fisici che di pensieri. Ad oggi uno magari ten chiù pensier. E invece là diventa proprio a livello chiù fisico complicato. Ceh tu nun t' riesc magari ipoteticamente 'a aizà d' 'o liett. A me questo spaventa, quindi la risposta è sì, secondo me 'a vita diventa chiù complicata quando si invecchia.